Or gunnma pintar ti yu, gane'c̲h̲ c̲h̲ak preparar pintur c̲h̲ots pintur loxga dzekna lë'ma zen sen rodiya, lëma guslo gun pintar, ulox stib pasado loxna lë' sti bueld sidaga tsuka pintur stib, yu or axta tson lë'wu xian bien terminado yu.